<hesitation> Fomba famampifandaja ny <hesitation> <noise> asantsika ndraiky fianantsika manokana <noise> am'zao andro mivoatsy be zao zany: <noise> mila hay avao zany mi-gérer le fotoa, fotoantsika hoe amizao fotoa iasa, de amizao fotoa <noise> tokony mba afahantsika mihetsiketsiky manao activité satria asa <hesitation> a- matetiky manko asa amizao lasa <noise> informatisé aby de lasa tsy de mampiasa vata loatsy isika, de am'zay zany mahay- mila mahay fotoa hoe zao tokony fotoa anavako activité.